امبولانس د دې لپاره کارول کېږي چې: ناروغان یا ټپیان ژر تر ژره روغتون ته ورسوي. بیړنی طبي خدمات لکه اکسیجن، درمل، یا لومړنۍ پاملرنه ورکړي. په پېښو یا حادثو کې ژوند ژغورنه وکړي. یعنې، امبولانس د بیړنیو حالاتونو لپاره کارېږي تر څو خلکو ته ژر او خوندي درملنه ورسوي.